والله نحب نختار إن تكون عندي القدرة على علاج أي مرض لإن الصحة أغلى حاجة في حياة الإنسان، وإذا كنت تقدر تعالج أي مرض تنقذ حياة الناس كثيرة وتحسن ظروفهم، تدخل السعادة على حياتهم، لكن رغم إنه <hesitation> التحكم في عقول عنده قدرة قوية، <hesitation> لكن ملهوش أثر كبير زي شفاء الناس من الأمراض.